Kalau sanga bersihkan oven so na ita harus ho'i heni rak no baki manai oven ndia dalek basa ndia so na safe rak a pake oe sabu no harus sikat. Sikat basan so na ene rak oven a pake oe hanas no sabu jam esa.